Ukina duwe u wanai de pai ikina se mama sina u'ane manue o a'ane manuwe de tei moa na'ukina uwei se ataaa ina ata nama nuwe ke na asa sa na ke ita'e nai na tanamanuwe ke mesa sa na emata i emata de u taru we wae le loke tungku na kepihede waileke esidi waileke esidike unei uwa uwanai sep uwanae ahono sahae ata'ina a'iya sare maisa na uhun noerampa na u hamea mana mau hamea de na itaisna'i tana nai i loi na uhane u kina uweise kepide manuek ke eho'i eho'i na a'ou' we ama duwe mo panalisei miloi na ma'ane ne'i ma'ane pai mama i hamea e sepue i nahike Ita'ina i'o uwese uwe amai uwe'i panali luwe ke na sepusi siloi siloi na matuwe matuwe nama'ane ma'ane manuwe ke duwe maliki masetu duwe hudi ma'ane tukaaa makule'i makule sepue ke na mo'i sepuma mata i'i matai mataina ma kali ya